Gna Singapor agny koa asady manitsy gnagny ka manodidina eo amin'ny roapolo degré sericus ka hatramin'ny telopolo degré cericus eo izay ro maropahana mahazatsy olo agny. Mandritra ny tao zany izay ro mifamezivezy eo.